உணர்ச்சி வலி மற்றும் துன்பம் உணர்ச்சிவசப்பட்ட அசௌகரியம், காயம் அல்லது துக்கம், அடிக்கடி கண்ணீர், தொண்டையில் ஒரு கட்டி அல்லது கனமான இதயம் போன்ற உடல் உணர்வுகளுடன். இழப்பு மற்றும் துக்கம் ஒருவரை அல்லது முக்கியமான ஒன்றை இழந்த அனுபவம், சோகம், வெறுமை மற்றும் ஏக்கம் போன்ற உணர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும். மனச்சோர்வு மற்றும் சுயபரிசோதனை ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் சோகத்தின் நிலை, அடிக்கடி உள்நோக்கம், சுய பிரதிபலிப்பு மற்றும் ஏக்க உணர்வு ஆகியவற்றுடன். மனநலம் மற்றும் மனச்சோர்வு சோகம் மற்றும் மனச்சோர்வு, பதட்டம் மற்றும் பிந்தைய மனஉளைச்சல் சீர்கேடு போன்ற மனநல நிலைமைகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு.